Ako animal paigu moruko paigu, igapou aigo menu noke paigu tumoroga, ikoga, ako menu ako mauropa ako ikoge tuntumoi, muruk ogo lopa ikoge utuuroi ako muruk ako. Ako muruk paigu pogommago paru ama isigupagaige isigupa tee mugupa noke lopa ee nogu roi nke tokeguine, agiguine aga mma ako aike pake, tagu roi noke ama paigu ikoge kokogui. Egu pogomma kiau porukupio, toi maumani apakuro ee nogu roie opo kompuguine maumani kompuro ikoge egu toi ako poggomma kiau porukui. Porokuro egu toi tamu manuo rogakumo toi uro opakuio ekopiro menu paigu, noge ee nogu malabita teumoi apasi, ikoga toi rogakumo opakugu toitoi toipugu ako egu toi runrugorui egu runrugorugu roo egy ako rogepio egu ako kupogugu ragu toi piro rogei nagai asigane uporogu toi rogeio ropepio mauropa knife niko kuenigui. Ako tako uguine lo touno peroinuguine ako lonlosegu nigururo lo mau moriro tuguinu, turo tese pipitori mo akogo aike nagai egu lo nagai egu ako an arioo pesu lo akoi koro nagai egu noine pakagagoinugui. Noine pagaiakoinugu ako puagugui ne nagai iko girai toi ruraro puasi ako ama isigouse kiau ponpoiokuguine kuiogo ekorokui ama paigu. Menu paigugo lasige ikoge toimaumoriro kaiu porukuio ponporukugu nkiro lope asigui ne ako aike tagu pake paisu oke kiau ponporuku ako murukui murukku paiso oke kiau porukui esu tege tuntugu, tuntusu nagai ese pereku pa panike toi upimo iko pogomma tuu oso toi loiloipakoipai loi loi pakoipagu egu touno asigu oke aike siro tainorogere iko pogomma oke omiton. Omitorogu egu tee nagai egu tenomose tunlugota mo toi nagai upiro tee tuu noke koturo uro porukoi pu, porukoipuro toi nagai piro tege runrugorugu tese iko perekupa ponike nagai nagai no upiro roipakai roipakasu ia egu muruosoguine egu touno agigui ia aike tege muruon o nagai nomoeningoinoge munsom aga toi lopa aurui oorasigankenoi piro ao ponike lonlogeipesu egu lonlogoipegu lonlogoipegu Ntako egutono agiguine ako sinto nagai egu, muruomnai roo nagai egu ipatorugui, kueninai egu ipitarupio un ugu nagai akoi kui muketegu puaggui, akogo puagugui egu.